أهم معتقد بالنسبة ليا، واللي نبغي الناس تعلمو، هو الإحترام، حيت هو أساس العلاقات الاجتماعية، وإلا كان كل واحد فينا كحتارم لاخر، وكحتارم الآراء ديال الأخر و المعتقدات ديالو، الاختلافات التقافية ديالو ، غادي نعيشو فواحد المجتمع لتكون متوازن. و الإحترام كيعني أنك تعترف بالقيمة ديال لاخر، وتفهمو وخا يكاون مختلف عليك. وهاد المعتقد غدي ساعدنا باش نبنيو المجتمع ديالنا ونبنيو التقة فيه